कुत्ता एक घरपालुवा जानबर हँइ । मनई अपना सौख पुरा करेक तहिन आउर अपन सु्रक्षक तहिन कुत्तान पालन करतियाँ । कुत्ता अपन इमनदारीता तहिन जानल जितियाँ । जब मालिक ढेर दिन पाछे या बाहिर गेल बेला घर अइतियाँ तउ कुत्ताभर अपना मालिक प्रति बहुत जेदा माया आउ प्रेम फे दिखइतियाँ । एने यहका तहिन अपना मालिकके आगे पाछे घुम्ना, पुँछिया हलइना आउर अपना मालिकके हाँथ चट्ना, गोर चट्ना अइसे करके अपन माया दिखइतियाँ एने कुत्ताभर । आउर कुत्ता भर अपना मालिक प्रति सबति जेदा बफादार रहतियाँ कहिके <hesitation> प्रमाणित करतियाँ ।